جو گلہری رہتی ہے، انہی اپنے آپ کوں ٹھنڈی میں کیسا تیار کرتی بولے تو انہی کیا کرتی۔ بہت زیادہ کھانا کھا لیتی، سادے ٹائم میں بہت کھانا کھا لے کوں بہت موٹی ہو جاتی۔ جس کی وجہ سے چربی انگ میں جمتی اور بہت زیادہ طاقت اس کے پاس جم جاتی۔ جو بعد میں پورے پورے ٹھنڈی میں اسے بہت زیادہ کام آ جاتی۔ بعد میں کیا کرتی، بولے تو دوسرا بہت زیادہ کھانا جمع کر لیتی، کھانے کوں اپنے پاس رکھ لیتی۔ جو ٹھنڈی میں کھانے میں کام آتا۔ اسے جیسے کہ چھوٹے شنگے یہ وہ جو جو کھاتے سو، ساری کھٹا کر لے کوں اپنے پاس رکھ لیتی۔ اور بولے تو انہی گھونسلا جیسے بنا لیتی۔ کھالیاں یہ وہ سب جمع لے کوں، بڑا گھونسلا جیسا بنا لے کوں، اس میں رہنے دیکھتی۔ اور انہی ایک نے کبھی کبھار بہت سارے گھونسلا بنا لیتی الگ الگ۔ ایسا تو انہی اکیلیچ رہتی۔ دیکھے تو گلہری اکیلیچ رہنے دیکھتی، لیکن کبھی کبھار انہی دوسرے گلہریاں کے ساتھ اپنا جو گھونسلا رہتا، بانٹ لیتی۔ ان کے ساتھ بھی رہ سکتی جس کے وجہ سے اسے اور گرمی مل سکتی۔ تو ساتھ میں بھی رہ لیتی، انہوں ٹھنڈی کے واسطے تیاری یہ سب چیزاں کر لیتے انہوں۔